Mi raɓɓitai ɓiɓɓe leɗɗe feere-feere mi laiɓaɗe boɗɗum. Mi ɓanna laɓi mi taƴa nɗen mi hamƴa mi itta ndiyam ɗan.